Aminy ñy fiketreha an-traño noho ñy fisakafoana aminy ñy hôtely :-ñy miketriky an-traño ñ'ahy ñy teako, ñ'antony, afaky miketrikyze hany teako ho hany aho, aminy ñy tsiro itiavako azy, mahafa-po ahy, ro mbo vintsy soa koa aho, aminy ñy sakafo nikinetriko oñy, afa-po soa, minon-drano soa aho laha bakeo la mitsilañy.